duran nam tokkit gadbee, nam kunnen ee wonin ite duran yaani binessan dubbetaa, bines kun yaani wobines darg in dande bines wolin hiasotii bila shida yoyote dub namkun gaf tok wonin yeden binesan naman yaa atamii, Habari tente, dansa! Garam ijemtaa, rale fudedi anin kun ree kaba, bines kunnen worabbes ree kinki kan arra hinfudinii, worabessinnen an atam ree tente fuda dabaa sagale tinti ree tante tan kas jirti, dub namninnen akama shangae, worrabes hadee ufdurra.